gaf tokkit jiraa nam kunnenduran intal tok fedee intal tunnen dib ete <hesitation> yaani nam kan lila sumbutee, ak atam sumbute ennan intaltun nam kan lilla yaani dete dir dibi dura dete hinchitiii yaani dete nam dibi dura dete tadir dibian bultii nam kun dubatan kafetennan intal tan haad hike, ama lakkise, baada inin lakise rawot intal tant ee won tan shangote atam won akanan tun itatee, shangote ghaflum ishinen ininen takka ithiimne dub namkun tae smme, yaani ,masomo yaani ee fikra uffitkanne relationship tan kas somme ennan uaminifun hinjirtuu katika relationship kasa namu hiaminini.